پرتگالچ ثقافت چِھ تٲریخ، جدید اثرات تہٕ روایتن ہنٛد مرکب، تہٕ یہٕ چُھ پننہٕ فن، موسیقی، خوراک تہٕ تہوارو خاطرٕ زاننہٕ یوان: پرتگالین چُھ اکھ کھلہٕ ذہن معاشرٕ مگر باقی مغربی یورپی ملکن ہنٛد مقابلس منٛز چُھ مذہبی اقدارس زیادٕ اہمیت دیوان۔